إذا تعذر الإتصال بالانترنت بعطيك خطوات تسمعيها تصلح مشكلتك، أول شي تحققي من الجهاز، أعيدي تشغيل الجهاز ،وتحققي من الإتصال بالشبكة، بعدين تحديث برامج التشغيل ، والتحقق من مزود الخدمة ،وكمان أعيدي تشغيل الهاتف ،واشحني الهاتف ،وبإذن الله راح يشتغل معاك النت.